сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл қырық бесінші эпизод
бүгін біз оңтүстік флорида университетінің бірінші курс пиэйчди студенті әйгерім асқарқызы бұғырбаевадан интервью аламыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
барлықтарыңызға сәлем
бүгін аптаның қай күні
иә жұма күні
жұма күні мен сіздерге уәде бергенімдей интервью алатын боламыз
интервьюді кімнен аламын деген сұрақ мені әрине мазалады
мазалау барысында интервьюді алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деп өзімнің жақын достарымнан таныстарымнан бастауды жөн деп санадым
және тарихтағы ең тамаша оқиғалардың бірі бүгінгі біздің подкастымыздың ең алғашқы қонағы ол менің жақын құрбым әйгерім болмақ
әйгерім қазіргі таңда ақш тағы оңтүстік флорида университетінде оқиды
ол бірінші курс пиэйчди студенті
оның мамандығы индастриал инжиниринг яғни өнеркәсіптік инжиниринг
әйгерім бұл пиэйчди бағдарламасына университетінің атынан яғни оңтүстік флорида университетінің атынан берілетін арнайы гранттардың бірін ұтып алу арқылы түсті
қазіргі кезеңде ол университетте оқу оқиды және онда жұмыс істейді
әйгерім екеуміз қазақстан британ техникалық университетінде бакалавр бағдарламасында оқып жүрген кезімізде танысқан болатынбыз
одан кейін оның барлығы достыққа ұласып достығымызға талай жылдар өтті
жеті жылдай уақыт
осы жеті жылдың ішінде әйгерімді қажырлы талапты өзінің айтқанынан қайтпайтын еңбекқор білімді қыз ретінде танимын
ал оның жеке қасиеттерін айтпай ақ та қояйын
солардың барлығын ескере отырып өзімнің подкастымның алғашқы қонағы болуға лайықты деп оны шақырдым
ал ендеше бастайық
сәлем қымбатты әйгерім
біз бүгін тамаша жыл подкастының алғашқы интервьюін жазамыз
интервьюді жазуды және де қазір барлығын бастауды мен ііі бастау барысында сәл пәл жүрексініп те тұрмын
және мен үшін бұл біртүрлі басқандай тәжірибе деп айтсам да болады
ііі алайда сенімен болған интервьюдан кейін барлығы жақсы болып көптеген тыңдармандарымыз өзіне мотивация алады деп үміттенемін
сәлем
сәлем талшын
өте үлкен рахмет
ііі мен үшін үлкен қуаныш сенің подкастына қосылу
и мені бірінші і қонағың ретінде шақырғанын үшін үлкен рахмет
саған рахмет
өте қуаныштымын келіскеніңе
және де осы интервьюдің тамаша және де пайдалы болатындығына сенімім өте мол
бастаймыз онда бірінші сұрағым өзіңнің пиэйчди ға келу жолың туралы айтсаң
ііі бірінші пиэйчди ға баспастан бұрын і мен ііі болашақ бағдарламасы бойынша ііі мичиган университетінде индастриал энд оперэйшэнс инжиниринг деп аталынады қазақша аударатын болсақ өнеркәсіптік инженер мамандығы бойынша төрт жыл білім алып шықтым
мхм содан кейін төртінші курста жүрген кезде енді біртіндеп уже университеттік өмір аяқталып бара жатыр бірақ ар жағында көп нәрсеге жауап жоқ
ал білгің келеді аяғана шейін түсінгің келеді
сондай бір аяқталмаған іс боп қалған секілді боп көрінген басында
содан кейін қазақстанға оралғаннан кейін ойландым мүмкін егер мені осы сұрақтар қызықтырса ары қарата неге жалғастырып көрмеске деп
сөйтіп жүріп өзім ііі жұмысқа да тұрып кеттім і бір шетелдік компаниясына
бірақ шынымды айту керек компания өті мықты і
жағдайы экономикалық жағдайдың бәрінен жақсы болса да маған і бір ұнамаған заты мен онда өзімнің ііі миымды қатты қозғамадым шынымды айтсам
негізгі жұмыстары өте ііі қалай айтсам оңай
а қатты ойлануды ііі ізденуді талпынуды қажет етпейді
і бір екі күн үйрену болып кететіндей сондай әсерде болды
сол сонда мамамдармен келісе отырып і докторантураға тапсырып көрейін ііі көрейік деп сөйтіп шешілді
мен ең алдымен тесттеріне дайындалдым
джиари деп аталынады
сонда бұл барлық университеттерге керек
біздің ііі типа ент секілді ғой бірақ магистратура мен докторантураға түсу адамдар үшін
ііі одан кейін ііі эссе жаздым мен неге түскім келеді деген
мхм одан кейін ііі тағы не істедік
ііі тойфул менде ііі болашаққа түскен уже болды да маған тойфул керек емес болды
ал егер ондай жағдай болмаса тойфул да керек
и ең соңғысында ол рекомендательные письма деп атаймыз
ііі сол ұсыныстар қажет болды
құдайға шүкір мен осы мичиганда оқып жүрген кезде ііі өзіме сабақ берген профессорлар маған бетімнен қақпай жақсы рекомендательное письмо жазып берді
ең ііі шешімді сол қабылдауға көмектескен секілді
өйткені мен бітірген университет мичиганский университет менің мамандығым бойынша әлемдегі нөмір нөмір екінші университет болғандықтан одан бітірген адамдар өте мықты деп саналады
мхм сол себептен маған докторантураға түсу ол қиын болды деп айта алмаймын
өйткені мен ііі неше үш университетке тапсырдым ба соның екеуінен жақсы і жауап келді
ең бастысы сондай атқарған нәрсе әрине ііі тайминг дейміз
дәл уақытында дәл ііі университеттен ііі адамдар керек боп студенттер докторантура іздеп жатқан кезде дәл тапсырдым
и соған байланысты ол кісілер маған ііі өздерінің стипендиясын яғни мен осында университетке жұмыс істеймін ііі тегін оқу оқимын және өзімнің зарплатам болады дегенге келісімге келдік
сөйтіп мен өзімнің пиэйчди імді бастап кеттім
бұл жерде ең бастысы і әрине қаржы мәселесі өйткені оқуға көп адам келеді
бірақ университеттер көп жағдайда толығымен докторантура студенттеріне ақша барлығына тауып бере алмағандықтан олар ііі жағдайға қарайды
сол себепті ең бірінші ііі бәсекелестік осы ақшаға яғни менде ііі зарплата бола ма мен қалай өзімді өзім сақтаймын деген сұрақтар туындайды
ол үшін сіздер міндетті түрде яғни жазған кезде қандай тәжірибелеріңіз болды қандай конкурстардан ұттыңыз қандай гранттардан ұттыңыз одан кейін
не болмаса қандай зерттеумен айналыстыңыз соның барлығын көрсетсеңіздер осының барлығын ескере отырып олар кімге і қандай стипендия тағайындау керек екендігін өздері ақырындап шешеді
сол соның арқасында ііі міне қазір өзімнің докторантурамның бірінші ііі семестрін аяқтадым
иә тамаша
қай штатта қай университетте айтып кетсең
ііі мен і юниверсити оф сауз флорида ііі флорида штатында мхм ііі тампа деген ііі қалада оқып жатырмын
ііі бұл қала ііі майами көбінесе шығарсың сол майамидың ііі сәл төрт сағаттық жерде орналасқан
мхм і біршама орташа қала
мхм адам саны көп иә
адам саны үш жүз мыңнан асады
біздің өскеменнен үлкен бірақ қарағанды мен шымкенттен кішкентай болатын шығар
жақсы теңеу көп көп рахмет
ііі және де ол жерде әрине ііі жаңағы мұхит бар иә оның жанындағы
пальмалар ағаштар және де флориданың тамаша ауа райында тамаша сабақ білім де алуға болады
мен де басында ойлағанмын бұл мұхитқа шығады деп
бірақ негізінен бұл мексиканский залив
мексика шығанағына шығады
иә иә иә мұхитқа толық қатынасы жоқ
толық қатынасы жоқ шығанақ арқылы ғана шығасың иә
иә иә
сүйеді беттен еркелете
көктем шуағын төккен жердің жүзіне
жарайды онда
а енді өзің айтып берсең жалпы пиэйчди студентінің күнделікті өмірі қалай
пиэйчди студенттің күнделікті өмірі кәдімгі студенттің өмірінен і біршама бөлектеу мүлдем бөлек деп айтуға болады
өйткені пиэйчди бұл тек қана сабақ оқу емес бұл ең біріншіден кәдімгі жұмыс деп қабылдау керек
жұмыстан да артық жұмыс деу керек
өйткені ііі шынымды айту керек егер докторантураға түсеміз десеңіздер бұл м күнделікті лабораторияда мен инженер болғаннан кейін кемінде бір алты сағаттай отырасыз
міндетті түрде
бұл кемінде
мхм ал егер і зерттеу өте талпыныстар олып жатса кейбір адамдар он екі сағат та кейбір адамдар тіпті і лабораторияда ұйықтап жататын кездері болады
ііі бірақ ең бастысы бұнда і ең қызығы ііі докторантурада менің ойымша бұл жауабы жоқ сұрақтарға жауап іздеу керек болғандықтан ііі ол қатты әсері сезілмейді
өйткені ізденіп ііі сұраққа жауап іздегеннен кейін компьютердің алдында қанша сағат отырғаныңды кей кезде байқамай да қаласың
мхм сол і менің күнделікті өмірім ііі мен і ерте тұра алмаймын
мен сағат сегізде тұрамын
ііі содан кейін ііі апыл ғұпыл тамағымды ішіп өзіммен түскі ііі обедке ішетін тамағымды алып жүгіріп сабағыма барамын
өйткені докторантураның бірінші екінші жылы міндетті түрде докторантураға оқитын студенттер барлығы ііі сабақ оқу керек
ііі ол яғни деңгейі өте жоғары курстарды алу
сол сабақты бітіргеннен кейін ммм жүгіріп барып лабораторияға кіріп содан кеште бірақ шығасыз
ііі сонда тамақ өткені лабораториямызда холодильник микроволновка барлығы бар
ешқайда шығып қажеті жоқ
ііі кофеварка бәрі бар
сонда өмір сүрсе де болады
і содан ііі бір не ііі ііі сағат сегізге тоғызға таман үйге жылжып қайтып бір демалып алсақ қайтадан оқу басталады
мхм ііі бір мен өзімнің і егер тиянақты күнделікті жұмыс істеп отырсам он бірге шейін жұмыс істеймін
кейбір адамдар мен білемін таңғы сағат үш төртке шейін де отырады
бұл әрине ол уақытты өзіңіз қалай пайдаланатыңызға байланысты
кейбір адамдар тез уақыттың ішінде көп жұмыс істейді
кейбір адамдар лабораторияға келсе де видеоларын көріп і уақыттарын өлтіріп алатын да жағдай болады
мхм ол әрине өзіңізге байланысты
бірақ негізінен мен айтайын дегенім і докторантураға түскеннен кейін і оңай өмірді күтудің мүлдем қажеті жоқ
білім инемен құдық қазғандай дегенше дәл осы докторант туралы айтылған
ммм өйткені күнделікті түрде беріліп ііі і оқымаса і түп негізіне келген кезде докторантурадан кетіп қалатын адамдар өте көп
өйткені менің білуімше статистика бойынша жүз адам түссе докторантураға тек қана оның елуі бітіреді
мхм өйткені ііі бұл бір жағынан алып қарағанда бәсекелестік орта өйткені әрбір студент оқитын докторантурада өте мықты студенттер
солармен ііі бәсекеге түсу де оңай емес
иә және амеракадағы бағалаудың өзі бойынша салыстыру бойынша қойылады ғой
иә і өйткені студенттердің бағалары і орташа есеппен алғанда сізден жоғары болатын болса сіз онда би не болмаса си алып шығып кетуіңіз мүмкін
сондықтан да сіз орташа не болмаса орташадан міндетті түрде жоғары алуға тырысасыз
иә және де і көбінесе пиэйчди студенттері жоғарыдан эй эй майнус алуын керексің иә негізгі мамандыққа байланысты сабақтардан
иә өйткені ііі ең басты сұрақ ііі егер сен сабақты дұрыс оқымасаң ары қарата сенің стипендияң кете ме қала ма ііі тағы да бір сұрақ
өйткені ііі деп і өзіміздің жұмыс беретін университетіміз жақсы студенттерді қабылдағысы келеді
сондықтан да м сабақты оқу ол міндетті түрде
сабақты жақсы оқу ол міндетті түрде
мхм оған қоса лабораториялық жұмыс тағы да бар
ол бөлек иә ол зерттеу жұмысы ол сенің профессияң
өйткені сенің басты мақсатың докторантурада жүрген кезде ол ғылым мен зерттеу бір жаңалық ашу
мхм і не болмаса бірнеше ііі публикация шығару дейміз ғылыми журналдарда
әрбір университетте например мен оқитын университетте міндетті түрде бір ііі мықты журналдан публикация шығару
ал бір публикация кемінде бір жылдық көлемінде ғылыми зерттеуді талап етеді
иә иә мхм эксперименттерді жасау методикасы ііі соның барлығын қосқанда бір жылдай кетеді
одан да көп кетпесе
көктем шуағын
келесі сұрағымыз енді і сенің мамандығыңда жұмыс істейтін адамдарға бұл салаға ену оңай ма қиын ба
қазақстанда және әлемде ақш та қандай бәсеке бар индастриал инжениринг үшін
индастриал инжинирингті бізде көбінесе ііі бізде қазақстанда ондай мамандықты оқытпайды
мхм бұны индастриал инжинирингті біз өзіміздің ііі қазақстандық система білім ііі апаратын болсақ ол математикалық модельдеу
мхм ііі не болмаса қолданбалы математика яғни прикладная математика деп түсінсек болады
сонда негізгі мамандықтың иесі секілді ол і белгілі бір системалардың математикалық теңдеулер теңдеулер жүйесі ретінде модельдеп беру
мхм ііі тағы да бұл бір саласы
екіншісі ол статистика
яғни біз ол өзіміз айтып жүрген дэйта анализис биг дэйта дегеніміз негізі түп негізі осы индастриал инжинирингтен шыққан
мхм яғни әртүрлі эксперименттерді жасай отырып қандай ііі дэйта маңызды соның барлығын есептеп беру осы ім индастриал инжинирингтің қолдарынан келеді
ақпарат иә оның көп ақпарат иә
иә біз өзіміз оқып жүрген машин лернинг дегенді естіген шығарсыздар
дип лернинг деген не шығып жатыр
міне осының барлығы индастриал инжиниринг
бұны көбінесе компьютер сайнс ііі яғни ііі програмисттермен деп шатастырады
бірақ түп негізіне келген кезде оның ар жағында статистика жатыр
ал і статистиканы ііі осы индастриал инжинирингтер і бұл ең матемитика мен статистиканың ұштасқан жері деп айтса болады
ііі үшіншіден бұл жерде ең керектігі і осының барлығы тек қана білім түрінде теория жүзінде қағаз бем қаламмен емес им программировать ете алу
мхм ол міндетті түрде
қазіргі заман талабы
ол үшін өзіміз пайдаланатын пайтон
ііі қазір ііі мен си плас бастан бастадым
і одан кейін пайтон одан кейін ар деген і программирование
мхм і сөйтіп ары қарата кете береді
жалпы айтқан кезде і қазақстанда бұл мамандық белгісіздеу
бірақ і америкада бұл өте ііі талап етілетін мамандық
өйкені мен і соңғы статистикаға қарасам америкадағы ең і инженерлерді көп жұмысқа алады соның ішінде ең көп і шансқа ие топ үш инженер мамандығы ішінде индастриал инжиниринг үшінші деп белгіленген
мхм және жалақысы бойынша орташадан жоғары алады
мхм ііі өйткені ііі бұның басты себебі мен айтып кеткендей математика статистика және программированияның үшеуін ұштастыра отырып белгілі бір нәтиже бере алатындықтан яғни анализдан өте жақсы болғандықтан ііі бұл мамандыққа сұраныс өте көп
мхм сонда сенің мамандығын математика статистика және бағдарламалау тілдерін қолдана отырып оны өнеркәсіптегі белгілі бір тиімділікті арттыруға бағытталады иә
бұл жерде өнеркәсіп деп кәне индастриал деген сөзден кейін біз көбінесе өнеркәсіп деп түсінеміз
мхм ал негізінде ол банк саласында маркетингта болсын кез келген операция кез келген жерде ең бастысы бізге керегі ол дата дэйта мхм ақпарат ақпарат
өзіміздің біліміміз яғни і оны сол дэйтаны анализды жақсы жасай алатын математика мен статистика керек
біз мхм біздің оқытылатынымыз сол болғандықтан біздерге дэйта болса болды
кез келген қай салада яғни кез келген процесстің тиімділігін арттыруға байланысты иә
иә нақты айттыңыз иә
мхм жарайды енді і жаңа өзің де бір бастап айттың қандай бағдарламалау тілдерін үйрендің деген сияқты иә
жалпы осы өнеркәсіптік инжиниринг индастриал инжиниринг мамандығының жақсы маманы болу үшін қандай ммм қандай іскерліктерге қандай дағдыларға ие болу керек деп ойлайсың
ііі ең бастысы ол математикалық модельдей білу
яғни бізге қазақ тілінде немесе ағылшын тілінде бір сөйлем айтып беретін болса соны математика тіліне аудара алу
мхм оны біз көбінесе і мәселені есептеп келеді ғой ііі бесінші сыныптан бастап па сөйтіп сондай есептерді шығарып жүрдік
сол негізі математикалық модельдеудің ең і қарапайым түрлері
мхм ііі сол арқылы і оны көбінесе не арқылы шешуге
ең бірінші ондай кітаптар деген толып жатыр
тек қана соны алып ііі есептерін практиковать етіп шығарып көрсеңіз болды
бұған енді і міндетті түрде отырып өзіңіз бен өзіңіз отырмасаңыз математикалық моделированияны і бір адамға түсіндіру өте қиын
ол қабілет деп айтса болады
мхм екіншісі ол статистика
статистика оңайырақ
ііі статистиканы өзіңіз білетіндей кез келген кітаптардан алып
не болмаса онлайн түрде қарап ііі
мхм сол ықтималдықтар теориясынан бастап ақырындап ақырындап жылжи берсеңіз аты шулы машин лернингтің түп негізі сонда жатыр
сондықтан да ііі сол қарапайм математика қарапайым статистикадан басталады барлығы
мхм бірақ сол кезден отырып і біртіндеп біртіндеп ііі программированияны қолдана беру керек
міндетті түрде пайтонды білсеңіз міндетті түрде пайтон і жеткілікті деп ойлаймын
мхм бірақ і одан ары қарата бір тілді білсеңіз жеткілікті негізі
мхм нақты білсеңіз
иә программированиядан
мхм сол і ең бастысы аналитикалық қабілет керек

көктем шуағын төккен күннің
тамаша әйгерім
жалпы осы жетістікке жетуіңе сәттілігіңе кімнің әсері мол болды
бірінші ііі ол мамам одан кейін папам одан кейін қасымдағы болған жора жолдастарым деп айтуға болады
и мамам мен папама неге ііі де бұл жер дегеніміз
біріншіден олар кезімізден бастап ііі білім нөмір бірінші зат нөмір бірінші приоритет
үй жұмысын істемесең істемей ақ қой бірақ сабағыңды міндетті түрде жақсы оқы
сөйтіп егер сен сабақты жақсы оқысаң ары қарата өз өміріңді өзің сақтайсың жұмысты таба аласың і өз өзіңе тәуелсіз басқа ешкімге тәуелсіз боласың дегендей
сөйтіп нақты бағдар болды
екіншіден біз қандай бір оқуға мен шетелде оқимын ііі мен і докторантураға барамын дегенде қатты ііі қарсыластық болған жоқ
өйткені ол кісілер мені міндетті түрде қолдап отыр
екінші жора жолдастар дейтінім менің қасымда өте мықты і адамдар көп кездесті деп айтуға болады
өйткені мен өзім физмат мектепті бітірген кезде менің қасымда оқыған оқушылар әлі күнге шейін менің өміріме кездескен ең мықты студенттер деп айтсам болады
бізде қатты бәсеке болды класстың ішінде әлі күнге шейін
ііі әлі есімде
иә і бізде кім есепті тез шығара алады екен кім дұрыс шығара алады дегенде кәдімгідей енді конкуренция деген кәдімгі сөйлеспейміз болсақ та
бір бірімізді конкурент екенімізді білеміз бірақ есепті шығардық
соның арқасы деп ойлаймын
өйткені осындай ііі бәсекенің арқасында ііі жалқауланып бара жатсаң да мен не бірінші болмаймын ба дегендей і алдыға өз өзіңді і қудалап сөйтіп і ақырында міне тіпті осы күнге шейін соның і нәтижесін көріп жатырмыз деп ойлаймын
мхм демек ақш та ғана емес қазақстанда да бәсекелі орта жасауға болады иә
і менің ойымша қазақстандағы бәсеке і менің классымда мына жақтан қарағанда көбірек болған секілді
мүмкін мен болғаннан кейін енді ол кезде максималды түрде қараймыз ғой
қазір өскеннен кейін более упрощенно дейді ііі более жай қарайтын шығармыз енді
бірақ кезімізде әсіресе он бірінші оныншы сыныпта ент кезінде кім көп бал жинайды деген енді біз үшін өмір не болмаса өлім сұрағы болды
сол кезде мен ең қызықтысы і менің конкурентім болған
бір бала
бұл екеуміз де бірдей балл жинадық жүз жиырма үш те жүз жиырма үш
дәл сол соңғы битвамыз да соңғы шайқас иә
одан кейін көңілің түсіп қалмады ма
үй одан екеуміз де і апелляцияға кірдік
ү жүз жиырма бес неге алмадық деп иә
ой одан бірақ екеумізге де апелляциядан ештеңе қосылған жоқ
жүз жиырма үш болып екеуміз де бір университетке қайтадан сокурсник болып түстік
одан кейін бірінші курстың өзінде бір біріміздің қайтадан і немене болып і конкурент болып ол ііі і джипиэй ға таласып кім төрт те нөл жасайды екен деп
і сол төрт те нөлді мен жасап үлгеріп кеттім
ол кейін мені қуып жетті ғой деймін
бірақ бірінші ііі курстан кейін қайтадан өте жақсы дос болып кеттік
онда уже конкуренция болған жоқ иә
иә бәсекенің болғанның өзінде таза бәсеке деп айтсақ болады иә
ешкім ешкімнің аяғынан тартпай әркім тек өзін мықты етуге жұмыс істейді және тек соңында ғана бір қарап қоясың иә жан жағыңа не болып жатыр деген сияқты
і ім ең бастысы бұл конкуренция өте әділетті болды
бізде ііі бағамды і көшіріп алу арқылы көтеремін деген тема ол ііі қалай айтсақ әділ емес і әділ емес
егер өйтетін болсаң сен өзіңнің ііі честіңді жоғалтасың деген деңгейде ғой
сондай иә сондай жомарттықпен к і бір бірімізбен і конкуренция болды
көктем шуағын төккен күннің нұрымен сүйеді
жаңа ғана әйгерім группаласым деп айтып жатыр менің есіме оқиға түсіп кетті
әйгерім қазақстан британ техникалық университетінде бастапқы бакалавр курсын бастаған болатын
мұнайгаз мамандығында
алайда алғашқы екі жылдан кейін ол барлығын тастап болашақ пен шетелге кетті
және ол нөлден бастады ағылшын тілі одан кейін төрт жылдық білімі яғни жиырма жасында
көп адамдар әйгерімге айтты неге бастаған ісіңді аяқтамай кетіп бара жатырсың
екі ақ жылың ғана қалды ғой енді міне дипломыңды аласың деп
алайда әйгерім ешкімге қарамай оқуын бастады да кетті
саған сондай шешім қабылдауға не себеп болды
және сен бәріне қарамай қалай алға қарай жүрдің
ііі ең бірінші егер сіз бір нәрсені дұрыс деп шешсеңіз ешкімді тыңдап қажеті жоқ
бұл номер менің бірінші правилам
білмеймін бұл кей кезде дұрыс болып та шығады кей кезде де бұрыс болып та шығады
бірақ ең бірінші менің ақылдасатын ол менің мамам папам екі сіңлілім ііі болды
егер ол кісілер келісімін берсе маған ііі жан жақтағы адамдар не деп айтып жатқаны ешқашан да маңызды болған емес
мен сіздерге де солай жауап айтайын егер сіздер өзіңіз бірдеңеге ұмтылғыңыз келсе егер дұрыс деп шешсеңіз ешкімді тыңдап қажеті жоқ
иә расымен де мен үш жыл уақытымды жоғалттым
басты себебім менің ақш қа кетуімдегі менің мұнайшыны мамандығын геология сабағын бастағаннан кейін мен мына мамандық менікі емес деген шешім утверждение полностью келді
өйткені сабақ қызықсыз
минералдардың аттарын жаттап отыратын тас координаттарын жаттап отыру келген жоқ
содан кейін мен айттым бұл менің мамандығым емес деп
ал мен өзімнің ұнатпайтын мамандықпен кейін қалай өмір сүрмекшімін
сол екінші одан кейін мен әрқашан да шетелде оқығым келген
ііі менің ата анам менің шетелде келгенімді өте жақсы қабылдады әсіресе папам
сондықтан да мүлдем қарсыластық болған жоқ
мен өзім тіпті
менің жанымдағы адамдар көп ойланған секілді маған қарағанда осы мәселе туралы
келесі өміріңде бір сәтсіз оқиғалар болды ма және сен оларды қалай жеңе білдің
менің ойымша сәтсіздік пен сәттілік қатар жүреді
өзімнің сондай ііі жүрегімде қатты қалған сәтсіздік оқиғалар жоқ деп ойлаймын
бірақ і г құлаған жерлерім өте көп болды
і әрине мен ііі пәндік олимпиадаға қатысқым келді
мен кезімде мектепте
ешқайсына мені алмады
ііі мен ойлаймын мен неге і матемитака химияға немесе физикаға неге алмады екен
мүмкін мен олимпиадаға ары қарата жетуші ме едім деп
бірақ ол ііі жүзеге аспады
екінші мен ііі өткен жылы майкрософт деген компания мені интервьюға шақырды жұмысқа тұру үшін
мхм сол үшін сол конкурсқа шақырып менің түгел і авиабилеттерімді төледі ақш тан қазақстанға
мың екі жүз доллар иә мені
мен тегін барып келдім қазақстанға мың екі жүз долларды қалтама салып
бұл кісілер сол түгелін төлеп берді
мен ойладым мә ол кісі гос компания осыншама маған ақша қаражат көп беріп жатқан кезде мен ақтай аламын ба деп ол кісілердің үміттерін
бірақ білмеймін сол күні і өзім де і шаршап тұрдым ба
бәлмеймін енді сылтау табу оңай ғой
бірақ не де болса ііі екі жүз адамның ішінен олар бір ақ адамды таңдаймыз дейді
сол екі жүз адамның ішінен ол он адамды сол интервьюға шақырыпты
сол он адамның ішінен мен ііі тай таласқа тайпаласқа түсіп екінші или үшінші болып ііі келдім
бірақ бірінші орынды басқа адамға берілді
і мен сол кезде і өте үлкен күйзелісте болдым
өйткені мен і болашақ ты бітірген соң қайда жұмысқа тұрамын деген мені жұмыс өте қатты мазалаған
енді майкрософт деген өте мықты компания
ііі мен ойладым мә менің арманым секілді компания ғой сонда жасасам ғой деп
бірақ ол жүзеге аспады
жүзеге аспағаны да дұрыс болған шығар
өйткені ол і менің мамандығыма сәйкес те болмады
негізінде сол позиция
мхм сол иә а алайда сен оған жұмысқа тұрмасаң да өзіңнің қазіргі оқып жатқан пиэйчди іңе түстің иә өмірдің бір екінші бір жолы
ііі иә ол тұрмақ ііі шетелдік компания филип моррис деген соған тура менің мамандығым бойынша как раз мамандықтар іздеп жүр екен
мамандар іздеп жүр екен как раз мен соған түсіп кеттім керісінше
сол иә ііі ол бір жағынан ііі өкініп қажеті жоқ
егер болмаса болады
қайырлысы деген сөз і дәл сәйкес келетін секілді осы кезде
сол кезде мен білемін мамам мені телефонмен мама мен өтпей қалдым ііі босқа уақытымды өлтірдім ғой неге қазақстанға сол ол соншама уақытымды барып мен і сабақтың ортасында кеттім как раз қазақстанға
мхм бекер уақытымды өлтіріп алдым ба экзаменім тапсыруым керек деп
сонда мамамның айтқаны і сен ұтылған жоқсың сен ұттың деп айтты маған
білмеймін содан кейін барып өз өзімді қолға алып қайтадан жұмыс іздей отырып әйтеуір жұмысқа кіріп кеттім
шынымен де қандай қызық иә
бір аялдамалар бізге арналмаса да келесісі бізге арналуы мүмкін
сонда өмір шыдамдылықты сынайды ма
сүйеді беттен
тағы бір сұрақ сен үшін жетістік деген не
өміріңнің соңында міне жеттім деп нені айтар едің
жетістікті өлшеу әр адамға әртүрлі секілді
м маған жетістікті өлшеу менде критерий болады
мен қолымнан келетін затты істей алдым жоқ істей алмадым дегендей
егер мен қолымнан келетін затты аянбай істесем қандай результат болмасын ол мен үшін жетістік
ал егер мен бір қорқыныштан сасқалақтағаннан не болмаса бір і еріншектіктен ең бастысы қорқыныштан бірдеңеге ұмтылмай тоқтап қалатын болса і соны жетістік емес деп есептеймін
одан кейін екіншісі маған і ең бастысы бұл і жетістік жетістік дегенмен ең бастысы қасыңдағы адамдар отбасың
сондықтан да ол кісілер аман і есен і тірліктері жақсы болса ең бастысы сол сол жетістік деп ойлаймын
ал әйгерім пиэйчди оқымаған кезде немен айналысқанды жақсы көреді
күннің нұрымен
мен кезімде өте кітапті қатты оқыдым
әсіресе ііі орыс литературасын
мамам орыс тілі і әдебиетінен сабақ бергеннен кейін біздің үй орыс і әдебиетіне шкаф шкафымен тұратын
осы күнге шейін ііі толстойдағы і волконский ііі сол секілді геройлармен өстік
і і одан кейін наташа ростова секілді
бірақ қазіргі кезде менің ііі көбінесе оқитын кітаптарым ол ііі илон маск ііі сол секілді кәсіпкерлер яғни
солардың өмірлеріне иә көбінесе қазір мемуарға көшкен секілдімін
өйткені мемуар более і өмірде нақты көрсететін секілді
адамдардың жақсы жағымен жаман жағымен более реалистично дегендей
ал көркем әдебиет ол і өзімізге үшін кей кезде ол да керек боп жатады ііі
рухани ііі жоғарылап көтеру үшін
ііі одан кейін ең бастысы өз өзіммен қасымдағы достармен і далаға шығып бір і серуендеп қайтқан ең маған қызықты деп солай ойлаймын
әйгерім бізде негізінде күлегеш қыз
қазір сіздердің алдарыңызда өте сабырлы болып отыр
ііі онымен бірге сосын мен де серуендеген әңгіме айтқан ой талқылаған әрқашан қызық
осы кезде мен сіздерге айтатыным ең бірінші досты табу өте і студент кезінде и мектеп кезінде болатын секілді менің ойымша
одан кейін табу өте қиын
сондықтан да достарыңызды тапсаңыздар оларды сақтай біліңіздер
ал егер қазір жоқ болса іздей беріңіздер
өйткені дос өмір бойы керек болады
і кей кезде ііі туыстарыңыздан қарағанда достарыңыз сіздерге жаны ашып көмектескен менің жағдайымда өте көп кездесті
і менің і қандай бір проблемам болатын болса жүгіріп сол і мен көмек сұраған кезде бетімнен қайтарып көрген жоқ
сондықтан да дос таба білу ол үлкен байлық
оны жоғалтпаңыздар
иә айтпақшы тағы да сен өзіңді қоршаған бес адамның ортаншысысың деген сөз бар ғой
яғни бойымыздағы қасиеттерімізді әдеттер мен дағдыларымызды солар арқылы қалыптастырамыз

і менің бір профессорым болды дебора ііі деген ііі
төртінші курста оқып жүрдім сол кезде бір кісінің айтқан е сөзі әлі есімнен кетпейді
ол кісі айтады сенің қасында қандай адамдар болса сондай қандай көңілдегі адамдар болса сондай атмосфера сенде де болады деп
егер сенің достарың позитивті ойлайтын болса позитив көбеюге яғни бірінен бірі жұғуға қабілеті болса сол секілді негатив те
егер бір адам негатив болса оның жұғуға қабілеті сондай вирусный инфекция секілді дейді
сол рас секілді
өйткені і негатив те і тез көбейеді позитив те тез көбейеді
қасыңдағы адамдарға байланысты
сондықтан да мен і адамды таңдаған кезде ең бірінші қалай болатынын білмеймін табиғи жолмен тек қана өзіме ұқсас адамдар қалатын секілді сұрыптау
мхм ал ы көп адамға солай болатын секілді
сондықтан да қасыңдағы адамдарыңызды қадірлей де қадірлей де білген дұрыс
бірақ таңдай да білген дұрыс
себебі і кейін ол кісілер сіздерге өте үлкен і рөл атқаратын болады
сіздер байқауларыңыз да мүмкін байқамауларыңыз да мүмкін
бірақ ол кісілер сіздерге не деп айтады да әйтеуір миларыңызда қалып кейін подсознательно бірдеңеге апаратыны сөзсіз

әйгерім бүгінгі менің подкастымның күні мен жарығы энергиясы болғаныңа саған үлкен рахмет
сенің ойын өте пайдалы және де қызықты болды деп ойлаймын

айтқан сөздеріңе лайықты болды деп ойлаймын
егер ііі скучно болса яғни і ничего страшного но ііі айтқан сөзі ііі тыңдағандарыңызға рахмет
сәз тамаша жыл подкастын тыңдадыңыз
бүгін біз монологтар емес интервьюлар жүйесінің алғашқы подкастын бастадық
болашақта қателерімізбен жұмыс жасай отырып сіздерге тамаша подкасттар ұсынуды ары қарай жалғастырамыз
менімен бірге болғандарыңызға рахмет
алсақ та
тұла бойды суығы тоңдырып қырсық шалса да